gott kvöld Þuríður Harpa er stór hópur og

verið fjallað um hagsmuni hans í aðdraganda þessara kosninga en hvað vill nýr formaður gera Þuríður velkomin í Kastljós ef við byrjum byrjum nú á smá pólitík það

við hæfi í þessari viku þú ert kjörin um síðustu helgi kosningin

og þetta bara hvernig þetta fór allt var þetta spurning um áherslur frambjóðenda eða er þetta meira um persónur

hafi ekki bara verið verið bæði ég held samt hafi eiginlega

verið bæði bæði við vorum bæði mjög frambærileg komum svolítið úr mismunandi sitt lítið af hverju svona sitt lítið af hverju en þínar áherslur í þessum störfum fyrir þessi þessi stóru samtök hverjar hverjar verða þær mínar áherslur eru aðallega varðandi mannréttindi og mannúð og svo mun ég núna í byrjun fyrir lögfestingu n p a og lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og að viðaukinn verði lögfestur og svo er náttúrulega þetta stóra mál sem er bara kjaramál kjör öryrkja og langveikra sem eru náttúrulega

óskiljanlegt að skuli vera með þessum hætti sem er í dag fólki er haldið í fátækragildru og það í boði stjórnvalda sem að virðast einhvern veginn loka

augunum fyrir því hvað þetta er alvarlegur hluti að að bæta ekki kjör þessa þessa þjóðfélagshóps tölum aðeins betur um kjörin á eftir það sem þú nefndir sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og svo n p a þessi notendastýrða persónulega

eins og það séu nánast allir fylgjandi þessu samt einhvern veginn er þetta ekki farið í gegn veistu eitthvað af hverju það er nei ég veit

af hverju það er mér finnst einhvern veginn eins og allir þetta er þverpólitískt að allir tóku afstöðu og vildu veita þessu brautargengi

að koma þessu í gegnum þingið þá strandaði þetta einhvers staðar og kannski er það bara vilji stjórnvalda ekki nægur og þau skilja ekki alvöru málsins eru kannski ekki búin að setja sig nægilega vel inn í það hvað þetta skiptir miklu máli eins og n p a lögfestingin fyrir einstaklinga sem þurfa á þessu að halda og og meðan þetta er ekki lögfest þá erum við að halda einstaklingum í stofufangelsi dögum saman mánuðum saman án án þess að þau geti veitt sér

að segja til þess að fara í bað á þeim tíma sem það velur það getur ekki farið hérna út og unnið það getur ekki farið og menntað sig það getur ekki tekið þátt í neinu í neinu í samfélaginu eða mjög fáu og það lifir í raun og veru mjög litlu lífi þetta leyfa stjórnvöld í dag að halda fólki hreinlega í í fangelsi þetta verður svona ef ég skil þig rétt eitt af því fyrsta sem að þú mun beita þér fyrir já mér finnst þetta vera spurning um mannúð og mannréttindi það er bara einfaldlega þannig eru virt og höfð í hávegum og að leiðarljósi það er innan þetta eru mörg félög sem sem koma þarna inn og eðlilega eru þau kannski með mismunandi áherslur hvar sameinist þið hvar eru í raunina allir sammála

um að bæta þurfi hlutina ég held að við getum öll sagt að við sameinuðumst um kjaramál um kjör um lyfjakostnað um hjálpartæki já bara um kjör öryrkja og langveikra ég held að þar sé

sko kjörin það hefur verið talað tölubert um lífeyrisréttindi auðvitað bæði örorku og ellilífeyrisþega og það voru gerðar ákveðnar breytingar fyrir síðustu áramót hvað varðar ellilífeyrisþegana

öryrkjar stóðu í raun

biðja þig um að um að útlista nákvæmlega af hverju það er

hvaða sýn hefur þú á þetta kerfi og hvaða breytingar vilt þú gera ég vil að króna á móti krónu

svo sem sendum núna áskorun til formanna stjórnmálaflokkanna um að þessi sérstaka framfærsla króna á móti krónu skerðing hún verðu algjörlega afnumin vegna þess á meðan hún er við lýði þá er lítill hvati fyrir öryrkja að fara út á vinnumarkaðinn til hvers eiginlega ef þú færð ekki neitt fyrir

ég var að skoða ályktanir sem voru gerðar á fundinum hjá ykkur um helgina það eru hugmyndir uppi um að færa þetta upp í ef ég man rétt í kringum þrjú hundruð

níutíu þúsund já er það er það svona það sem þið mynduð telja ásættanlegt það er ásættanlegt og það þyrfti

koma til einmitt það yrði einhver hvati fyrir fólk að geta bjargað sér hækkað hækkað sína framfærslu því að hvernig á fólk að lifa af tvö hundruð þúsund krónum á mánuði eins og það er í dag og sumir eru ekkert að fá svo mikið útborgað geturðu útskýrt þetta kerfi er auðvitað flókið

út úr þessu kerfi en hvernig virkar þetta þetta er það er ákveðinn hluti sem heitir örorkulífeyrir síðan kemur tekjutryggingin inn í þetta mögulega einhver

dálítið flókið og ógegnsætt kerfi er það ekki þetta er nú eiginlega svo flókið sko að það liggur við að

að reyna að útskýra þetta hvað þá heldur að

venjulegi leikmaður úti í þjóðfélaginu getum skilið þetta en svo virist vera sem vinna þá skerðist hún til dæmis sum sveitarfélög hafa það ekki öll held ég bara það hlýtur auðvitað að vera ákveðinn galli að sko þetta er of flókið og það mætti einfalda þetta mikið meira og það þyrfti að koma inn hvati fyrir fólk til að geta farið og unnið ef við tölum um bara þegar því er haldið fram að öryrkjar nenni ekki að vinna þá er það algjör

firra það er einfaldlega þannig að atvinnumarkaðurinn

ekki tilbúið til þess að taka við öryrkjum í störf hérna eru til dæmis fjögur hundruð bara hjá Vinnumálastofnun eru um fjögur um fjögur hundruð manns með skerta starfsorku sem er verið að leita að vinnu fyrir og reyna að aðstoða þau inn á vinnumarkað atvinnumarkaðurinn hefur engin

að taka á móti þessu fólki

samt gott atvinnuástand og það hefur verið talað um það að koma á hlutastörfum

standi Ísland sig sig nokkuð vel þrátt fyrir þetta að þá einhvern veginn virðast þessi störf ekki vera í boði nei sko hlutastörfin eru ekki í boði fyrir fólk með skerta starfsgetu þetta er frekar þá skólafólk eða einhverjir aðrir sem koma þar inn en við erum ekki standa okkur mjög vel hvað varðar og bara alls ekki hvað varðar fólk með skerta

stjórnvöld þurfa að ganga á undan það þarf að verða til samtal á milli stjórnvalda sveitarfélaga atvinnulífsins Öryrkjabandalagsins og þeirra sem koma að þessum málum með hvaða hætti öryrkjum verður tryggð í atvinnulífinu í framtíðinni og í samfélaginu starfsgetumat það er svona orð sem heyrt mikið það eru mjög skiptar skoðanir um þetta starfsgetumat ég meina sumir segja að það bara

geri lítið úr fólki sé í rauninni verið að gefa það í skyn að

fyrir að fyrsta starfsgetumatið sem slíkt hvernig líst þér á það og hvernig eigum við svo einhvern veginn að nálgast þessa umræðu þannig að hún sé ekki skulum bara orða það þannig niðrandi fyrir

jákvæðara heldur en vangeta en þetta starfsgetumat eins og það er lagt upp í dag

ég hef skoðað þetta að þá getur þetta orðið mjög tvíbent og komið mjög illa niður á öryrkjum fari það í gegn eins og það lítur út í dag við hljótum að þurfa að eiga miklu meira samtal hérna við stjórnvöld

vinna í þessu heldur en við höfum kannski átt og aðkoman þarf að vera miklu meiri það þarf að vanda gríðarlega til þessa hlutar til starfsgetumats ef það á að fara í gegn bara skoðað yfir höfuð hvort að við gerum það fyrir það fyrsta því að við erum alltaf að tala um fólk þetta er þetta er líf fólks öryrkjar eins og ég sagði áðan fyrir rannsóknir sem sýna fram á

en það þarf líka að vera einhver vilji þá hjá samfélaginu að taka öryrkja í vinnu og það má ekki koma niður á þeim ég meina þú setur ekki öryrkja bara í gegnum starfsgetumat og ætlar svo bara velta honum út í atvinnulífið ef að atvinnulífið er ekki tilbúið að taka á móti honum í starf svo væntanlega lítill hvati ef þú færð ekki mikið í

að fara vera kannski með fimmtíu prósent bætur og fer í fimmtíu prósent starf eða eiga að gera það metinn þannig og fá svo ekki vinnu og endað inni á atvinnuleysisbótum detta út af þeim og vera þá kannski bara með fimmtíu prósent hvernig á hann að lifa á því ég hef bara ekki heyrt neitt um það hvernig það á að gerast fyrir kosningarnar á laugardaginn verður fróðlegt að heyra hvað hvað næsta ríkisstjórn hyggst gera í þessum málum en Þuríður

kærlega fyrir komuna í Kastljós takk fyrir

tvö ný íslensk leikrit voru frumsýnd helgina sem leið risaeðlurnar í Þjóðleikhúsinu og Guð blessi Ísland í Borgarleikhúsinu ætlum að ræða þessi verk við Hlín Agnarsdóttur vertu velkomin við skulum byrja í Þjóðleikhúsinu þar sem Ragnar Bragason sýndi sínum sem byrjaði með

risaeðlurnar þetta fjallar um listakonu og sambýlismann hennar sem fara í hádegisverðarboð hjá þetta byrjar allt saman vel en svo kemur í ljós líkin í lestinni

undir glæsilegu yfirborðinu eru dimm leyndarmál þetta er í raun og veru kannski mest

áhorfendum sem gamanleikur

ekki unnið nógu vel með það já jafnvægið milli hins dramatíska og farsakennda er kannski ekki alveg

sauma það saman og einhvern veginn verður

í forminu og leikritið dettur niður í í löng samtöl við borð og

framvindan verður pínulítið hæg og þá þarf höfundurinn að nota aðrar aðferðir til þess að láta okkur vita í raun og veru kynna persónurnar nánar til leiks það er að segja oft verður persónunnar leikinn í staðinn fyrir að sýna okkur það eða segja

með einhverjum öðrum hætti kannski stafað beinlínis út fyrir já reyndar svolítið mikið þannig en

helstu gamanleikarar þjóðarinnar og það er Edda Björgvinsdóttir og Pálmi Gestsson þau leika

er ekkert út á þau að setja þau þau gera það feykilega vel þau út og inn persónurnar eru dregnar svolítið stórum dráttum já já þær eru það þetta eru

mjög klisjukenndar persónur

þau eru bæði tvö svona þjóðernissinnar getum við eiginlega sagt mæra íslenskan mat og

stefnu okkar í utanríkismálum eða hreinlega gera grín að öllum þessum sendiráðum og og flottræfilshætti sem við höfum komið okkur

upp um allan heim eða glímir líka við sín vandamál það er sumsé sonur þeirra sem sem er svarti sauðurinn sem sem Jón Davíð Karlsson leikur já hinn vanrækti sonur

þarna er líka verið að gera grín að annarri stétt fólks sem eru náttúrulega listamenn og sú mynd sem dregin

upp af þeirri listakonu

líka pínulítið einhæf og klisjukennd eftir hlé

slá þau aðeins í klárinn

mikið fyllerí mikið fyllerí og

því þau eru óborganlega fyndin Edda Björgvins og Pálmi Gests þegar þegar þetta er oft fyndið í tilsvörum leikararnir standa sig vel en leikritið finnst mér í raun og veru kannski vera hálfgerð risaeðla risaeðlurnar eru

það er að segja úrelt við skulum fara yfir í Borgarleikhúsið þar er Guð blessi Ísland þar sem Mikael Torfason og Þorleifur Örn Arnarson gera tilraun til að setja skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið á svið þetta er nú býsna metnaðarfullt markmið metnaðarfullt og næstum því

óhöndlanlegt þeir hafa valið sér ákveðið form og formið er

farsi gamanleikur rétt eins og í Njálu já rétt eins og í Njálu

byrjar í algjörri þögn við sjáum bara hvítt leiksvið

búnir að horfa framan í okkur áhorfendur þá byrja þeir í raun og veru að segja sögur af því sem þetta allt fjallar um það eru lygar og hræsni við öll erum

þetta verður nú samt sem áður aldrei þessi stóri samfélagsspegill þetta er eimað niður í

útrásarvíkingarnir Björgúlfur Thor Jón Ásgeir og Hannes Hólmsteinn aðalpersónurnar sem leikhópurinn leikur eru þessir bankamenn bankamenn stjórnmálanna á þessum tíma

það eru náttúrulega Geir og Davíð og svo náttúrulega Ólafur Ragnar Grímsson eiginlega takast

ótrúlega vel þetta er mjög krefjandi leiksýning hún er oft skemmtileg

hún er líka oft hundleiðinleg það er að hún dettur niður í viss atriði þreytandi atriði en þó að þetta sé leiðinlegt á köflum og kannski er bara hollt fyrir okkur að leiðast líka og það er bara allt í lagi en það verður að segjast að leiksýningin nær sér á þvílíkt strik eftir hlé og þar verður að segjast eins og er eru leikarar sem taka að sér hlutverk

meistaralega vel

það sama má segja um Kristínu Þóru sem leikur Hannes Hólmstein

þetta er svo skemmtilegt og þetta er svo óvænt að þessar konur akkúrat sem eru nú ekkert sérstaklega fyrirferðarmiklar

að þær skuli

leika þessa menn og svo má ekki gleyma Maríönnu sem leikur Ólaf Ragnar Grímsson gengur langt og leikstjóri og höfundur ganga langt og leyfa sér mikið og stundum gæti manni ofboðið held en ekki mér mér fannst þetta í raun og veru það sem Þorleifur er líka að gera er að vísa í sjálfan sig hann gerði náttúrulega Njálu önnur Íslendingasaga

Íslendingasaga

dagsins í dag en þeir tala þeir eru með býsna háleit markmið þeir tala um

mér finnst þetta ekki fjalla um það mér finnst þetta ekki vera leikhús ekkert listaverk getur orðið að einu uppgjöri við svona stóran atburð í okkar þjóðlífi eins og hrunið var og er

fyrir allar þjóðir tekur áratugi að gera upp stór mál við getum bara

bætir þetta einhverju nýju við efniviðinn eru þeir ekki bara að draga

menn sundur og saman í háði enn eina ferðina það er búið að gera þetta núna í tíu ár nei mér finnst þeir taka þetta samt sem áður

þeir eru að skemmta okkur og þeir skemmta okkur með þessum persónum og með sínum aðferðum

það er mjög margt þarna sem minnir á aðferðirnar sem voru viðhafðar í Njálu en um leið er

leikhópurinn líka að leita að leið til þess að setja rannsóknarskýrsluna á svið þannig

að allir leikararnir leika sjálfa sig og að því leytinu til er þetta það sem er kallað meta leikhús það er þetta er leikhús sem fjallar líka um sjálft sig en svo er þarna

nefnilega líka tragík í þessu einræða Ingibjargar

maður gat alveg komist við þar er hennar hennar eigin texti notaður og það verður bara þar

þessi alvarlegi undirtónn það er ekki verið að draga taum einhvers eins það er ekki bara verið að gera grín það er líka verið að að sýna okkur að þetta var harmur fyrir svo marga aðstandendur þessara manna stórkostlega krefjandi og skemmtilegt mikil orka og maður verður bara að taka á móti þessu og vera með í þessu

er svo mikill segulkraftur í þessu en þetta er það sem við getum kallað

leikhús endum á þessum orðum kærar þakkir fyrir komuna Hlín Agnarsdóttir þættinum er þá lokið í kvöld verið sæl